Ek bar ki baat ha ek chhote se gaon mein ek purani lakadi ki kursi padi thi. Waha kursi bahut hi purani aur tuti futi thi aur uski apni ek kahani thi jo vah kabhi nahin bhul sakti thi. Shurat ki khani kursi ka janm ek bahut bade karigar ke hathon hua tha vaha karigar use bade dhyan se tarasta tha. Aur sajata kursi ko uske ghar ke sabse sundar kamre mein rakho gayo tha jha wha rajgharane ke log baithte us waqt kursi per sone ki pattiyan aur gehre rang ko lakadi ka tel lagaya. Jo use aur bhi khubsurat banato vah kursi bahut kyunki har din koi na koi us par baithata tha aur lakadi ki narmata ka anand leta tha.